في أحد الأيام صغر ساحر نفسه عن طريق الخطأ، ولكن لدى هذا الساحر كان يملك كلب أليف، وقطو أليف، وفار أليف، وخلال هذه المعركة الطاحنة بين الفأر، والقطو على الإمساك في الساحر، لم يتعرف عليه أحد إلا الكلب، الكلب الذي تعرف عليه عن طريقة رائحته.